Este un jintain inina keéna ja ku este mole tɨchi este sana'aga kintukuna tɨchi te jakú xitina te ñua te a ku sketaána jin ntuchi jin xi kenta'ana jin taka yua te keta'an ja ku este keéna este este jin nteyu este suni jitain inina keéna ntucha vincha este pero sana'aga kintúkuna vincha te ja ku sketa'ana a ku te keéna jin taka taka ntuchi te kinte'ena nu nu in vincha ñua te ntukuna te chaana sava'ana siki este ski skitaanna yuan este te xitina xi xi nu kooyú ku este ntikona te ku keta'an jin yaa keta'an te yuan te ku ja jaku keéna xin xi chu'unna ja ku este sicuáchina te chu'una nu netyu te keénaa.